اللغة الأم لابويا وامي وجدودي هي اللغة العربية. لان احنا في الأساس عربيين، ومصريين وتحديدا بنتكلموا اللهجة الصعيدية لأن دي لهجتنا اللي احنا كبرنا ونشأنا عليها يعنيا. <hesitation> انا اخدت اللغة العربية دي أبًا عن جد فالبنسبة لي هي اللغة الأم. وحتى انا درستها في المدراس والكليات واتعلمت النحو والقواعد والصرف والبلاغة. واتعلمت كل ما يتعلق باللغة العربية فالنسبة لي هي الأصل وهي الأم وباتكلمها بكل طلاقة.